Nyawoa, dekɔnuwo li tsã le togbuiwo hɔ̃e nu, wo wɔɛ ɖe ɖoɖonu, ye wo wɔ dekɔnu ɖe ɖoɖonu, ye ne wobiɔ nuɖea, enua vana eme. Voa nyawoa ŋkeke me ne mìa egbe vi yawo mì va li le egbe ya via dekɔnuwoa mì ŋgba le be ne wo, mì gba tsɔ asi xɔxɔ ɖokpo na wo, ye mì me me gba tsɔ wo ɖe leke ye ne tɔgbuiwo wɔɛ tsã vayia, mì me gbale wɔm ɖe yibe teƒe o. Ena be etrɔ le he nugbegble le vava voa mì be mìɔwoe nyae glo. Kpoa ye mì dzo le eme le dukɔa me vɔa, ena be edzo le gble nu le mìaŋti voa leke ne be le ɖoa, mì kpɔtɔ le eme. Kpoa Mawu kpoe le xɔxɔm ne mì looo. Ne mato nyawoa, dekɔnu li va yi tsã, vɔa tsɔtsi tsã gbava li. Vɔa ne mato nyateƒe via be eka ye ɖevi ne mì xe wu mɛa? Tsɔtsi ɖe vi ne mì ameɖewo xɔ wu, tsɔtsi ɖevi ne mìa meɖewo xɔ wu. Ye gɔme ye nyi be, nuka ŋti me glɔe ɖo nenema? Evi sãsã le tɔgbuiwo be gamea nu adze vi dzi via kpoa gbla ame aku. Zãɖe wobe ameɖe yi ye be xɔ me va yi kpɔ nɔvia be vi kpoa via ku. Vɔa egbe be ŋkeke me via, evi le kpadome le tsatsam tsɔ ku ɖe Mawu ta. Ne evi ɖewo yi tsɔtsi kpame, pastɔwo le gbe doa ɖa Ne yi ke le gbe fadawo le gbe doaɖa kpoa, mìkpɔ mì le kpɔ ŋdzedze ne agbea viɖe, voa ameɖewoa wo va le gblɔ be mìawɔ dekɔnua vɔa, wometrɔ le ewɔm o, wò gbatrɔ le nu gblem le woatsã tsa ŋti. Fima gblɔ mile le vɔ be Mawu va xɔ dzua ne mìa, ena be mìa ameɖewoa, mì kpɔ xɔ le eme, tsaƒe ameɖewo ya wo be yewo me kpɔ xɔ le eme o. Ye wɔ me gblɔ be nusianua, eyi ne wo etsɔ ye ya gblɔ̃. Nyea mele fiya via, tsɔtsi ye nyea nye meyina, vɔa ye nyo ne nyea, le egbe ya via. Megblɔe via be medzi dziku, vɔa egbe ya via, nye me gba le avi fa mo, tsɔtsia ye me meva yi tsaƒe me nya be mekpo agbe nyea ƒe zã loo.